مساء الخير اي الاخبار انا كنت ئدمت فالوظيفه اللي انتم كنتو عارضين عنها عشان حابب اعرف اكتر عن المجال اللي شغلين فيه انا كنت شغل فيه قبل كده وشايف اننا هبأى اضافة كويسة لكم لان انا عملت حاجة مشابهة عندي في الشركة زي